د نورو سیارو استعمارول مثبت او منفي اړخونه لري او دا چې استعمارول یې منطقي ده او که نه، دا جواب هم سخت دی. خو که د نورو سیارو استعمار کول له علمي او ستراتیژیک اړخه وسي منطقي برېښي او باید د مینځکې د ساتنې او د موجوده انساني ستونزو د حل تر څنګ وسي. له دې استعمار سره کیدای سي علمي پرمختګ راسي.